Kwan a ebɛfa do ehu dɛ dza edze w'enyi hu no, ͻyɛ nokwar, na nnyɛ dɛ obi redaadaa wo no nye dɛ, adze no 'or' adzekor no, ͻtaa si, ͻtoatoa <noise> do ber na aber nyinara. Mpɛn biara no, sɛ osi so a dɛmara na ͻyɛ, nsakrae biara mmba mu. Sɛ dɛm no kͻ do a, na kyerɛ dɛ dza <noise> ihu <noise> no, dɛmara <noise> na ͻtse <noise> na nnyɛ dɛ ͻyɛ daadaadze bi anaa w'adwen no na ͻredaadaa wo.